Xakua ndake ñata, ñata udake xa, ndokuti xa kati xakua xikonuti ko nde ñadi kiti ko nda xanininu ti xinuwiina inga ti, te xakua dada keti xikonuti, ñu niñiti tivu, ñu niñiti kolo, ñu niti ti kati, chi diñu ña kiti niñiti xakua ko xakua, ko ora ndokuti vida, ndokuti xa kati, ñu ku ñana, dani xakua xa ndakanu ya, xanani ti koo, kiti xakua nonusu ñu xika, xakua ko deeti, ndeeni, groxoti ko kuti, ñadi kuti kiti wasa ko kuti kiti <hesitation> peligroso